Reo alemana ndraiky azoko onoamy tantarandreô. Tamy tôno araika amby fitopolo sy valonjato sy arivo teo no eo ny zy no ho tsy diso za. <hesitation> Reô zen̈y tambany fahefany Sanselia Prisy Marka zey de teo zen̈y nanomboka tamy zey zen̈y fitôndrana faharoy ndreo, ia fitôndrana faharoy.